Gn'aminay agny moa zany da mifangarongaro eo avao e manga izy ame mainso io, gne manga manga topony e lokone lanitry, lokone lani- zany mazava avao koa izy, sarasara itegny, afaky anigny thème izy io rehefa ame mariage regny, ah manga gn'aniko thème rô, igny mora hita avao koa moa zany.